إذا كان خصني نختار بين البحار والجبال، أن كنختار البحر، البحر عالم مفتوح، واحد الفضاء لي ممكن أنك تأمل - حتى أنك تقوله الأسرار ديالك، في الصيف كدخل وكتستمتع به- البحر عندي أحسن من الجبل.